Ман тақрибан шаш намуди зираворро дар таомҳо истифода мебарам. Масалан, зиравории сиёҳ, зиравори сурх, зира, куркума, зираи сиёҳ ва кориандр. Куркумаро бештар дар таомҳои биринҷӣ истифода мекунам. Зира ва кориандрро ба шӯрбо ва гӯшт илова мекунам. Онҳо ба хӯрок таъми хуш медиҳанд.